टोस्टर जो ची सु बिजली साई चलने वलु यंत्र होन्दु जमा तुम ब्रेड बना सकदा ब्रेड ते तुम ग्रिल भी क्र सकदा और यनि गरम भी क्र सकदा बिजली साई गर्मी सु उत्पन करदु गर्मी का असर होन्दु येमा समय सेटिंग हुंदी और आटोमेटिक शटडाउन का ऑप्शन भी होन्दु ये मा